انا مادابية نجوز ليلة وحدى في اوتال مليح ويعني دوليكس خير من حاجة وحدوخرى لانو اوتال فيه يعني فيه البيسين فيه السبا وفيه الدوش وانا مدابية يعني نكون اليلة هاديك تساعدني بزاف فلوتال